<hesitation> ny fahasambaragna tsy dia azo lazaina oe tsy misy fijaliana, fô matetiky mijaly ihany ianao zay vao mahazo an'azy satrià oh, ny raha tsara ny fahasambara; ary akeo koa ny raha tsara zeigny matetiky tsy môramôra no azahoana an'azy raha ôhatra amin'ny fomba madiy.